Shorbt khadarka, shorbt khadarka awalka areja dika halal fogideja, feely kombokon tadan idrosa arejin karjokani bataisamino, jazaramino, besila desamino, <hesitation> fasoliamino, makronimino malika fogidra shorbakero.